Tuud mõistnu vast tulõtõrjujaq parõmbahe kõnõldaq. A noid tulõ välläpanõjit om väega erinevit. Mõnõq ommaq suurõmbaq ja mõnõq väikumbaq. Olõnõs tuust, et kohe sa tedä pandaq tahat. Ja tavaliselt tulõ säält vällä kas sääne <hesitation> vedelik, noh vatt, vai sääne pulbri.